اكبر مشكل يولجه العام حاليا هو مشكل التغير المناخي لانو هدا التغير المناخي قد يؤدي الى هلاك الانسانية بصورة شاملة وكاملة حتى الكرة الارضية يمكن انها تنفجر لانو درجات الحرارة في ارتفاع مستمر وهدا شيء مش مش- مش طبيعي ومش مليح على الكرة الارضية لهادا لازم حنا نشوفو كيفاش نعدلو ونقسو نسبة <hesitation> اصدار الغازات المضرة ونحافضو على الطبيعة تاعنا خاصتا مش لينا لطن للاجيال القادمة